<hesitation> نفضل مناكلش خير، على خاطرش مين مناكلش نقدر نعيش على ربما بالضو ديما، على خاطرش كتشوف بزاف هكا في الضو راح تجيك <hesitation> القوه، مانيش عارفه كيفاش، تعيش بلا مترقد هاذي حاجه واعره بزاف واعره، كمنلكش <hesitation> نحافظ في شكلي، يروحلي كوليستيرول، يروحلي تريغليسيغيد، يروحولي بزاف عفايس، إذا نفضل <hesitation> نرقد و مانكلش هاذي هي.